اه الزهرة الأجمل اه كانت وردة لوتس شفتها في اه حديقة عامة اه العام اللي فات اه منظرها يعطيك إحساس بالراحة والجمال الطبيعي.